<incomprehensible> l'é quande un o no se lascia corrompe da-da-e offerte de gente che magara te òffran de-de palanche, di dinæ, pe fâ de cöse moralmente basse ò che no se peuan açettâ moralmente. L'integritæ pe mi a l'é primma de tutto sta cösa chie.